um kak Kuching kini kado du um du um kado ukok sukat pita um lawyer kak ukok lu ni. tai na pita kak pasen kina kado da le kempi ko pusing pusing kina lok pa un lawyer. kado dulu kado dulu jadek lawyer bayak ni jadek um senang tuak na lebo na pita ida na.

yak malai e ida yak lepah latak udip ni nak katuk yak membina ataupun nak ca um isiu isiu yak boleh um nulong ida yak demanai mudip ngan tiga ngan sengela.

Ame Kenyah lepo tau memang bek' un sagak dado ataupun tuut asen ataupun kanjet asen ngan music sape me lepo tau yak ame un dalem penglepo.

ake un ta’an pula ngan bungak lia ake un ta’an nam minggu yang lepa re

um tading tading ke un talipon na um ake um manyi uban sukat um main kado sosial media sukat main game

Kalung cen yak ame kado um nubo dalem pengelepo me ina na ko ba’an tuk um kalung cuk ulai kalung inu a’am kalung suwi kina na ia’ be kado pe la’a

Peniga ilu peketo muek ujok uban inu ia’ akan buek ngan ilu be’un senang kak um ke sio jangkitan penyakit neng ilu.

kuak sek um kuak sek ida nyat apit pakai ti ca dageng dumit di ko nulong leto leto dini. buk ke i'ut be'un sukup.

um udip bekatuk boka eda ya' latak ni boka eda pemung ngan ya' anak um kina te um kuak ba'an kumpin lu ilu kumin lu keluk badak boka lu pisiu ilu ya' anak pisiu ngan da' latak ilu perlu ilu um keluk pisu tiga ngan da be'un lu mateng me'a eda bok eda um cuk cuk um cuk cuk ilu nyat tulung ilu um ti bara ti ca ca barang ilu pa um ti na um sa sa um um ti ti pa tiga la kumpin tuk ilu ti e.

ida perita un badeng program kak program belia program untuk anak anak sekula supaya ida tiga ka’ang dulu ina yak pema- pemalai layan le

buk layan awang ta ame kak pengelepo me na kak lepo me na memang ia’ un ujan ngan un mentem mentem sek ngan un dau tuyau pekilet langit nakini.

ia' tukang muzik tukang belian um pengelo ke' na ina na um Mathew Ngau Jau

um kuak sik um penguman na penguman ya' ti ilu tiga ya' sukat ti ilu muat agat ina na ko' ba'an tok um petu buang dini re ca tabat ji ka amek ti ilu muat nang penyakit masem masem.

awai un ca un ca ni ca serita um ca serita wek amai ke serita ading de laki um ca anak ni ya pun um uman uman buak inu tekak re tai laket ca uman uman buak nyelo luang. lepah na pe- pesekelan.

ya' malai talidio ke' um ngening ataupun ngeringa memang um Spotify la. ina ya' ake selalu ngeringa ataupun ngening.

matapelajaran ya' pengeluk ke' nang sung sekolah ek ina na ngalung um melukis um uban inu uban ia sa- ca kerja ya' rumit ya' ilu ti ngan tiga.

cin ake dumit memang ake kelo jadek ca guru

kimet ke dalem nyatong na nyatong ka sungai kuak kak kak lepo nyatong kak sungai ni tiga lan pa tekak re. ti ilu selamat bo le kaam neng alut ti ilu um sihat ban na ti lu inu cergas ban na begerak ca la’a paling penting ame ne nyatong ina na ia’ upeng inu na ina ia’ kesan na

Artis ataupun kelunan tukeng ya ake kelo um ake bek tisen ya ya ake kelo alem pengkelo ke.

puyan tuk ke kelo maong sin maong ataupun pekalei maong ta dumit ta dumit untuk pemanak ke nang tau ia ka nai

um nakini um kado kado inu ukok lu tai jupa duktun um un pa klinik swasta un pa klinik kerajaan un lok pa hospital. um un tepalai sukat lok pa iko um talipon um duktun

a’ak kuak sek um ca benda yak pengenjam ading yak kira tiga ilu belajan apan le menjam ca yak mading kuma ilu kina na kuak sek le belajan na dalem AI ni kuak ini atau pe um kuak ilu pisiu bak um isiu isiu dulu bangsa diak ca di ni lah

um seni um seni ti lagu tai ti belian um belian dau dulu nakini. tai bayak ni tai kurang na dulu belian dalem dalem belian ni um Kenyah. ading ni pengelatak yak kado ti ti belian dini ame yak anak bayak ni be’un mateng tisen

um kua sie latak me ca na'a pengebio me dalem um lepo Kenyah lepo tau ini ko ina na dek ina kuma po Maping Arang ngan um po Temenggong Dato' Lawai Jau memang kado dulu alak sutok ban dulu atek kelo inu dai re tisen ia' tiga mampin bangsa me

ja ake ta’an minggu ji bunga raya da na. sek da ja nan da ta’an bunga bunga di di lu. da ne ilu ta’an dalem minggu ji

kuak sik na kini ku, kuak sik awang na kini pekaliu be'un un tentu ban pekaliu alik ne sik udip ni nakini pakina pe awang. ku le kuma ojan no'o tai tagak, oka le kuma tagak o ojan pe uban. beli'u beli'u keno to' tusa na kelok kumpin ke badak um sik awang na kini ban e petecu paliu

um yak i- teknologi ni ia’ beng um beng tai tiga be’un majan lepa ca sa’a un pa teknologi mading la’a. jadek ca cin ca ca masa na tei kak masa diak ca um be’un be’un mateng kuak gayak dulu pakai teknologi ni mok pa ia’ um beng tai tiga la’a.

um dalem janan sukan ia’ ake beng manyi na’at lah memang badminton.

me be’un ce pita khidmat guaman dalem negara me be ke un tis- mateng tisen.

ya' ti ca lepo tai bu'au cen lepo ka' ca ne memang oban eda beng petesat ataupun keluk pita mudip ya' tiga ngan ukok lu tai bu'au cen ca lepo tai ka lepo da' ca.

yak um pengalai e isiu isiu yak ake um ti nakini memang ti um isiu ne dalem ca pengamin ataupun um pisiu ngan tuyang pisiu ngan ae ae yak ake tegok singget singget tau. um ina cara e.

ko ban ce suti suti ni kado na'an suti ia' suti ia' Krismas ni ake numbun satu kelo ka ban na penyangen ame dalem pengudip me nang agama me kele ko ba'an suti Gawai ni pa ca la'a ia' kedua paling tiga lah Krismas tau bio Krismas suti Krismas

pengarep ke um dalem ca pengudip um nempam um sukat ti kado gayeng ngan tiga dan berjaya.

um nakini um perita larui be’un um nak janan atau pa jambatan cin pasen Miri tai ulek kak anun tai kak ulek uma ilu um ulu Baram kina. pa janan yak ba’an ke ni janan yak tiga janan yak un tar janan asphalt tai ya abe uma te lepa na ilu kelo be’un awai un um ida be’un nawai nak ca jambatan tai pe lawat sungai kak uma.

um kuak sek serita um kuak sek tading tading tekak le na ku’un talipon ni ku tiga te ban na um metop ilu dalem inu yak ilu perlu tekak dalem pengudip le bada kini bada kina dan penusa paling utama tapek nakini talipon ni boleh juga ti ilu boleh pe sek ti ilu ketasak ban be’un sukat ti kerja yak lebih tiga la’a salau un talipon

dalem lepo mik, ya' pengalai ya memang diak we' la ya' selalu leto um ya' mengak ka du nganak ini memang diak we' ya' ya beng cuk, mepo ya.

um kuma ake um gayeng perinta yak atek tiga buk ida sukat ti janan cen pasen tai abe uma kina lok pa ti ca jambatan men pelawat sungai buk un diak uma uma yak um ilu kelo pelawat lah mok pa un nakini pabe nakini un lok pa uma yak ilu pelawat um pakai alut

a’ak alai tekak le te kuak sek um un pet usa taru ka sakit ka ilu le tekak ti ilu denak kimet ti ilu nya’e tawai ti ilu tiga tekak magat tekak ke ti ake sendiri ake sebayang na denak tekak kimet ce ban percaya ngan Tuhan uyan ke ti tekak yak penusa yak ngenaat ke tiga ngan magat

buk kimet ke manyi janan nan na ake memang petawa abe be’un un sedar dunia ban ida alok da

um peguam na kulu khidmatan guaman balok ja un um dalem negara kulu men je ca jagak jagak ilu ti ja’at ke ataupun de ja’at ja’at ilu ke ti perlu du un

dalem kimet ke asen yak tiga um memang ke tai tai kak Europe atau pa Eropah tai kak tanak sengim. ina yak tiga dalem kimet ce

um gayeng ja ake ti dik um mekanik ek ke ji un ek minat ja kulu. ja te ke minat keji pe toh nta uban ek minat ya ek minat e ngan obak te selesa tekik ti kerja dek obak ake ti nta pe ja ma’an pedik tapi un pa da ilu nta njam ti un pe ilu de mencam ti kumin kumin sek le ti dik, sek le ti de meka

ake nakini be’un ke um nabah nilai nabah kredit tapek ake bayan bil pakai talipon tuak be’un tusah tai kak pasen be’un tusah tai kak kedai um mung mung cen talipon tuak be’un tusah um tai kak pejalei ngan dulu kak kedai

tai kak yak ti ake nyangen ngan selum tekak ke le buk kuak sek dalem pengudip na un ca yak senang tekak le ta’an sek um ca pemanak ni na ku magat tiga menjam sekula mpau sekula na beng selum tekak le saek tekak le na.

warna ya' ake paling suka dalem ya' ake atek keluk alik tekak dalem kimet ke' ne, putik.

um kuak sek nakini tau ujan, ujan kasa. un tai lempam na ukok me kini. ina yak um layan awang me kini tau ni.

Gayeng yak ake kelo nganun na memang dalem um bidang seni la. Ban ina yak ake belajan telu uman dan ina yak ake minat jadi ina na gayeng yak ake kelo dalem udip ke.

tekak kimet ke' kuak sik dalam pengudip le ne apan mudip peketo muat magat ina na denak kimet, nyaek tawai uman penguman ya' ayen ti ilu ja'at tekak ukok sik kujau bileng dini ne dina ne ya' ti ilu muat ngan beng magat kuak pe teto.

kak lepo me sekula sekula memang kuak um yak malai le memang un um anak anak sekula un guru masih dalam keadaan yak tiga lah

Dalem kiok ke AI na ca um barang yak um memudahkan ataupun um membantu ilu ngimet dan membuat kerja dengan lebih senang lagi.

Kuak sik awang yak un ngalang lanek kini na kok awang yak tiga dema lawan sik ina sik kak dalem pengudip mek na kini.

kuak tuk pekimet ce um yak patut ti apan udip um muat magat adalah um selalu um nemame kuma Tuhan. lepa na um ti gaya gaya hidup sihat kuak tuk bersukan ina

A’ak kuak sek beng kuak sek beng kuak neng tau pempet me na ku kuak um kuak layan ame diak anak bayak na ngan ca na’a te pe be’un pe un un kumbin teranak e. Petakau na re kira dalem ca bulan ukat na me pempet pa ina re yak tuman na re sebayang ta ame kuman kedi’ut ban ame kak pengelepo me be’un un me ti cake

bagi ake um kelunan nakini perlu kurangkan penggunaan plastik ataupun barang barang yak um be’un mudah um larut ataupun yak boleh menambah um kecairan salji ina yak

penguman ya' tiga ya' sukat nak ilu tiga wat tiga agat ina na penguman ya' um be'un ya' un <laughs> ya sihat.

um kua si kua si udip na kini na ko ngan pakai telipon handphone ba'an dulu kini ko um bimbit ni um siget tau te pakai ya uben na kerja pe pakai talipon na family pe pakai talipon pita ida ina na ukok tajen te teka.

um awang Tony o'ro ujan mentem Tony be'un tiga awang ujan ujan bayan basa janan pelempam uma' lepo <noise>

a’ak kuak sek ame de lepa manak me un un seriak ukok ngan ipau buk un taru kuak ba’an bo ngan re nganak ida ngelipau ida apan neng neng ame ngan pemanak me kelipau apan be’un inu yak ja’at musit.

um yak ba'at tekak neng puyan udip ini na na sekula ban ilu kelo ke ti lan lan

a’ak kuak sek ame diak tu’a tu’a ri ni pemung ngan anak buk pekatuk ida anak dini tiga te na’at sek re nak kira awang ngeringa dau katuk me bo me pekatuk ina da ngeringa na. be te ida kumbi mipa dau la

ja' ba'at dalem ca gayeng ke' um ataupun sekula taupun hobi ke' ne tu't uban um lepa le lepa ke' tai um tu'ut ne memang lelat jadi ina ya' ba ba'at tekak dalem um penguyan ke'.

um layan ilu peteneng teneng anak ilu apan tiga adalah memang pekatuk ida mesti um mi'a ida buk ida ti barang yak salak edi da takut ngan dulu

suti ia' ake kelo dalem pengalai ia' memang sio suti Krismas uban ilu um ukat pe tego um pemanak le cin jok sio tau ne

Aak kuak sik un na kek bada kedi'ut pasen tuk si ca barang yak yak nge'gap ake yak ake atek nangen ngen bulen tekak ba'en ina na kuak sik gelam mek leto Kenyah Lepo Tau Long Moh na, atek gap alek nge'bulen lok tekak kimet pakai gelang na

um pasen ina ini perlu un masa baru sukat tai masat tai na’at dini meka pe re jok ke banget cin ata ke ngelinek ni mencat ale tai ta’an banget um

telefon bimbit yak ake pengalai e dalem udip tau ni memang perlu uban ina pakai ca ca kelunan ni ke- berkomunikasi dalem um udip ca ca tau.

um kuwak sek buk tekak kimet ke, keler kuwa se teknologi ni yang paling tiga engkin peniga dalem udip ler. Udip ke ina neh kuwak se teknologi yak ilu berdageng dalem online kuwak ini um ngan peng inu nyenang ilu bo inu bok pita ca ca usa.

um pengebayak ake tai ke ina tai ka ta'an banget tai engkin da telu um amin ncek tai entuk ngan tai piyat tepi banget la. ina dalem pulok uman ya' lepa re la. be' un tai la lepa ini.

um dalem kimet ke sio ke tai masat na’at banget ni um ataupun sungai ni memang ca pemuyan ia’ tiga ia’ menenangkan kimet le ban ina kerja kerja Tuhan ia’ lepa ti barang ina <noise>

kimet ce kuak sek buk awang tiga ne ke le beng bileng tuak silem duk sik layan langit salau awan tau atek atek denak kimet nyangen tawai tekak le buk le ta’an sek awang langit ni bang selawang layan.

um ya' pengemanyi dalem udip ke dalem ini dai memang ya' oban ne sukat tai ulik ke daya le ta tai na'at dulu ke omak daduk ngan peteguk ida ngan pengemaya edai iu ngadan manyi ngan da la jukok ina ne ya' ake.

a’ak un ca cen yak kebaya ake ta’an tau toh de re ina yak kuak sek cen um inu de re kuak sek cen asu re ti ya tapek beng muntau tuk layan e

um cerita di ba- bali lepung pitut do me kidi toh man du peluntok anak obak ale du cerita je me ake ading di dalem me anak dalem mik idai iu toh apan me sukat luntok la’o ja ban ale ja ngan cuk mik luntok apan takut kulo meka meka sek cerita oko me bekading

penisen ja' ake lepa sekula dik, encam baca, ncam kira, ncam pisu melayu, pisu iban da. kaduk ake lepa mencam keja oban le tai le malai ngan du kulu baluk le ketai pekalai isu ngan du ne keja. iu ilu de nta mencam dik sek le mencam ti ne ja meka.

kuak sek nakidi ke na’at sik ida diak pengebio dalem lepo dalem negeri le na gayak pelita nulong ilu. kado da kak pengelepo be pa mateng tiga. tapek un le te pe tulong un le te pe nulong tapek teneng te di sek tepalai re un pa diak be teneng ban kelunan yak ka’ang ka’ang kina yak pesalau ngan be’un tuman kidi

um pasen penulong pemerintah neng ke lepo be’un yak yak lebih ngan be’un yak kurang ban na kuak tuak yak ban ce ta’an di sek un na kelunan mung dulu memang un gaya udip sedirek kemajuan na memang un teneng lah. Ban na ko ba’an kawasan ja na nakini memang un janan pabe uma lah teneng lan pa un perintah tulong pekina.

buk um miko dau kimet ce teknologi yak sukat menggin peniga dalem mudip mudip ca kelunan ni memang um teknologi sosial media ataupun talipon yak sukat mainkan tenaga manusia

um peniga pengeto muek ujok ni ukat um membasmi kuman ataupun barang barang yak be’un tiga ilu man ina yak tiga buka ilu peketo muek ujok

kuak tekak kimet ce na buk un ti peresa me ida anak sekula yak dumit dumit na tiga ban na ina sukat ten tekak kimet da tisen paham inu yak ilu ngajan ida. apan da be’un salau apan de be’un inu dei re be’un salau la apan de s- beng nyang- inu dei re nyeng atek kidi.

a’ak kuak sek ame Kenyah lepo tau Long Moh na mok me pesak na ame petenup kidi mujau kidi ngebuek kidi kok ba’an tung ubi ni le mecak kidi pesak kidi ia’ atek beng ina na yak pengelo lan lan tekak me ban kak lepo me

um matapelajaran ja ake obak di bale obak BM ngan du moral ne kulu. ke mading ja pe toh. kadang pe le nta menjam ji de tapi selalu ti le te yak ti ngan du. kawan kun sek ti ngan du na meka. ti kerja seperti ti pe ngan du pesew ja na meka pe te.

oka le sakit dik tai mutu ke dokter kulu ya iu le sakit sakit iu ilu un penyakit ja kumin sik keney oban iu, iu ilu oman da baluk le tai matu da ka doktor no kulu iu de' ja'at ja'at <noise> da ilu badak te lukte ke ja iu da ja'at ilu ti ya le ti mung na meka badak mung ne

um tiga alek un belian ja. un ca kemudahan alek je sukat ilu chat du ja sukat le, u to, sukat le chat leto ka chat we' le chat keluarga le chat kado ilu sukat pake ja oka le un ja meka ja. ia ja oko ukuk sik kemudahan ne ja keja. kemudahan me du kelunan de' gona ja.

wayang ya' ake kelok alik ta'an dalem tv ne ya' pengalai e cerita-cerita aksi um cerita cerita korea ina na ya' ake malai ta'an dalem tv.

um marong ina kimet ce pasen tuk awang ni be’un lu sukat ti kumbi cuma ilu perlu ikut rentak ikut inu yak an yak terjadi ngan ayen dulu ida ale kidi lah ban nakini lu tukar tepekalui mudip um

<noise> um bagi ake bedagang pake perbankan dalem talian ni ataupun online bangking ni lebeh memudahkan ca kelunan untuk bertran ti transaksi tanpa tai ke bank

kuak sek puyan um bu’au ni na kuak ame cin na’a ti lepo neng ca tanak. buk na be’un tiga udip me neng lepo na bu’au na ame. ina na sek pasen tuk adet me kak dalem dalem pengelepo un ce yak ngan tiga sek dalem penge- pengelepo ame bu’au. memang un kak negara le ke negeri le.